Mete ma awafandele hari mandak so na nai au dudua'na teu sakola ma ita fo'a seluk mamasok ndia dalen na. Niana sakola la leu sakolah so na hari mandak ia ala upacara, ma awafandele faik ia hari mandak so na se huas sa mamasok a. Ma faik ne seluk so na mamasok seluk.